Esädseq paabatsirguq pruukvaq ummi värviliidsi sulgi tuujaos, et <hesitation> imätsit hindäle võitaq. Nä tegeväq häste uhkit näütüisi ja etendüisi, et noid ärq meelütäq.